Pues rí na̱nguá mingíjiúú, mbá ginitsu rí na̱nguá mingíjiúúꞌ itsi̱méjáánꞌ rí rígíꞌ, pues índóó yaꞌduun xtílá, numuu rí na̱nguá má gakhi̱i̱ wéñuuꞌ ja rá. I̱ndóó má na̱wa̱túwiin xtílióꞌ rá, pues na̱ríyáꞌ edxu̱u̱, na̱rákamaa̱ mbáxngaa, nawooꞌ eꞌdxuu̱, na̱tsrigu iyaꞌ nagaꞌjá iyaꞌ na̱xra̱khuáá, <hesitation> na̱ju̱ꞌmájiaaꞌ xtílióꞌ xúꞌkhui̱ rá, numuu rí xúꞌkhui̱ jaꞌnii iyoo rí naꞌni wabaꞌ xnuu̱ꞌ ma̱ ríꞌkhui̱ ma̱gruígú, na̱rubii̱, na̱ka̱taa xógíꞌ xógíꞌ xnuu̱ꞌ nakhaꞌju̱u̱le, ndámbá a̱ꞌkhui̱ rá, pues <hesitation> na̱tsi̱kha̱ríguíi̱ náa̱ꞌ inuu mba̱tsuunꞌ má xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Numuu xúꞌkhui̱ jaꞌnii e̱ka̱taa̱la rí nu̱tha̱an xnáꞌ rúbúu̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ gii̱ꞌ. Wámbá nikhaa̱ rá, ntonsé ma̱tha̱rawíi̱la rí niwanátaꞌjoo xúꞌkhui̱ mbuꞌjúúꞌ, o̱ ma̱ra̱tháa̱ jma̱a chílú ríndo̱o ma̱ra̱jñáa̱, jma̱a mbá xtíín ri rí naꞌthóó mangaa buꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱goo ma̱tha̱ñáa̱, ma̱tha̱xna̱a jma̱a xábú, ma̱thru̱kuii̱, wámbá nixtukuii̱, ma̱ra̱jñáa̱la wénú xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, ma̱ga̱jnúu̱la xógíꞌ eꞌdxuu̱, jamí xúꞌkhui̱ má ma̱rawíí xógíꞌ rí tsíswuu̱n náa̱ꞌ traꞌja̱, náa̱ꞌ traꞌja̱ rí tsíswuu̱n rí náa̱ꞌ naꞌthúún níxtuu̱n, jma̱a iduu níxnuu̱n, jma̱a náa̱ꞌ itsu̱ tsu̱xto̱o̱, ikhí ríꞌkhui̱ traꞌja̱ rí tsíswuu̱, ikhaa ríꞌkhui̱ rí. Jaꞌyoo ma̱rawíí, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni ndatiꞌjñáá xtílá mú rí tsígájnuu, o̱ naꞌni ndatiꞌjñá komídáa̱ꞌ. Wámbá má nirawíí ríꞌkhui̱, nirajñáa̱le, athatsijijiaaꞌ mbáxngaa xkui̱ mbu̱júúꞌ ga̱jma̱a rí nutháa̱n límá o̱ ga̱jma̱a idú buꞌ numuu naꞌjñáwíi̱la rí eꞌdxuu̱ xúꞌkhui̱ rá. ma̱tha̱tsrigu mi̱ga̱a̱, wámbá má niꞌga̱a̱ wáa̱ jayuuꞌ rá, tónsé ma̱jnu̱ꞌ má rí yaꞌduun maŋa̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, numuu maxnúú sabór, xúꞌkhui̱ aꞌnii. Ikhaa ríꞌkhui̱ komídá rí timbá rí phú rí nani̱gu̱ꞌ rí ginitsu rí ikhúúnꞌ. ikhaa ríꞌkhui̱ rí na̱nguá mingíjiúúꞌ mi̱tsi̱méjáánꞌ puée̱. Jamí xúꞌkhui̱ má rí i̱mba̱ mangaa, rí ga̱jma̱a yaja, pues rí mbá yaja rá, po i̱ndóó má yaja skuniꞌ, ma̱ta̱jíi̱, ma̱ra̱jñáa̱la, ma̱tha̱tsrigu mi̱ga̱a̱, o̱ ma̱goo má midráyájyaꞌ mbáxngaa mangaa ántés rí mi̱tha̱tsrigu mi̱ga̱a̱ buꞌ, numuu naꞌga̱a̱ wabaꞌ rí xkua̱ꞌnii. Ámbá nithajíi̱ rá, pues ndajiúúꞌ nguá a̱jma̱ o̱ atsú órá rí naꞌga̱a̱, ikhaa ríꞌkhui̱. wámbá niꞌga̱a̱ pue yá ma̱goo ma̱thrakhuaá idú, numuu núnká xíthra̱khuáá idú rí wapha, numuu i̱tha̱ xa̱bu̱ wanii rí tsíꞌga̱a̱ méjúúnꞌ eꞌni rí nakhuáá idú ithii̱. Wámbá nithrakhuáá idú ríꞌkhui̱ rá, tónsé ste̱, kon ke rí yáá nithiáá má rí niꞌga̱a̱, athagíwa̱anꞌ má idú. Mu rí athatsíŋááꞌ ma̱gaꞌjáa̱la xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, wámbá nigaꞌjáa̱la athañi̱i chekár mu riꞌ, athayáá mú rí buénú, miríná rá, mú rí buénú má miríná, atharígúu̱ na̱ka̱taa̱la xúꞌkhui̱ rá. Yáá ikhí rá pues ikhaa ríꞌkhui̱ rí na̱nguá gakhi̱i̱ ginitsu rí ma̱gu̱maméjáánꞌ rígíꞌ. Numuu mbójma̱ ú na̱nguá gíꞌdoo rí naꞌthúún maskhoo, na̱guá ñúúꞌ ma̱tha̱ni̱ wéñaa̱ꞌ. I̱ndóó má athatsrigu mi̱ga̱a̱ ú. Ikhaa ríꞌkhui̱ i̱ni̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí rígíꞌ.